Vǝ ŋ naa wɨ kpii lǝ̈ wɨ lóo toŋ lǝ yɨ ŋ rǝǝnɨ wɨ lóo toŋ lǝ yɨ ŋ to yɨ ŋ nya la ŋ nyɩŋ.